Ize ndi mulimi wa chinjuku, chino huu nyala khufuna makunia kaviri mu nusu acre, alafu nendondola nenyola mwo ouwakhusominya vana. Alafu khandi erakanga amatuma eeh, nyela khunyola makunia karano nomba kane na kali rehemo imbolela abwene. Ma khandi, ndi mulimi we chifwa, rakanga isukuma, raka likhuvi, rakanga omurere, rakanga lisutsa, rakanga sarati au kanzila, haa rakaanga chisaka, vyosi mbwo mbira kusokoni, nenyolakho amapesa kanyala khwikhonyera mungo. Ma khandi ndi nende ing’ombe ndasla, ing’ombe yino enyela khumbakho amabere vuli asubuhi, nembira khunjira, omwesi kwakhava nenyolakhomo vwikhonyi khandi nende, tsingokho. chingokho munane chendi nacho, chingokho chino chayalulakho chitaru. Chindi chili khuvitukho. Nendi nende vusuviri natsyalale na nyola viminywi nengusie mapesa nakakhonye mungo muno.